Iyate supaya taedi sisangki bineta sola sisarak <hesitation> dilian tumai apana kupurai susinna cincin emas atau apapan purai diallianki supaya puraiki tae duka di tutupi tu apa dijama supaya tenna curiga kombani tea jallo tae duka dianui kambei kam pai nakambei na sajuki tae di <hesitation> pakada kasarai tae di bentak bentak ki supaya tena, sengkis to lao kita supaya na puraiki na porebangki napakadai idukakita te muane te dianu manginu bang. Bisaki to manginung passiddo teai sampai malango dimane sulle. Pake malangoki pasti <hesitation> beng kadanta lao ku bene ta kassara jadi iyami tu na teai di bissai wale bang beng. Bisaki wale mangiro pa te di e sampai malango eh, dijama duka tu jamanta supaya na puraiki supa tu jamanna na jama na jama duka <hesitation> duka biasa teai di selingku. Yake selingkuki pasti, <hesitation> sengke laokita to bisa selingku dukai ya.